Je'e tët's po'otë je'e je tyum ko'o tët's myaj podët we'e je'e tët's kya put'sëy jedun ka'ay nukëm we'en jedun kyëx yaj manakyë y we'en bi'i tët's kya madyë we'en bi'i kya kaxëy.